Ngom karena ge soka toko ma rehe bolo garamoi ma rehe gena ngom so gure se es toma kalbox ma doya la ena jira ua, bolo ngone soka toma kalbox ma doya es ua ge ena ham.